Eƒe be wetri gbã ke mì tona le emea, nuku me zɔ̃na le eme o vɔa ne mì ɖuƒea, wetri ve, wetri tɔ megbe woa, mì dona agblenukuwo. etsi ɖena nu kpata kpata. Mìagbɔ fiya, mì ƒana bli, mì dona ayi, ameɖewo dona atite, ye nyɔnuwoa, ame ɖewo ɖana ami, wosina deku wodona de le gbeme, edea wɔna dɔ. Dɔ mɔwoa, mì wɔna wo, ademɛ, woawu ademɛ. Ema kaka va yia, kaka na sigbe be eƒe be wetria, miɖo wetri ame ade, ame enyi mɔwo mea, emɔwo kpana mì gba va dena kele efiɔ ba agble. Efiɔ ba gblea mì trɔ dena ya hedona ne eƒeadzi. Kpoa mì gba ƒana ebli. Ƒe ɖeka mea, mì dena agble gi eve le eme. Ne mì de agblea, ne nukua nyoa, mì ɖena eblia, ne mì ɖe eblia, mì henɛ gbɔna vana axome. Mìava kli awɔɛ aƒoƒui ɖe ƒe, anya be ne mgba gblĩ oa, miadoe bidon, ne bidon lea, ya kɔɛ ɖe bidon me, ne bidon me li oa, leke ye adzrɛ ɖo ne magblĩ oa, wetri kpetɔa mì tsɔ wɔna yebe dɔ. Tsaƒe ye mĩagba va yi kpɔ hota dzedzea gbɔ, agba nya be yewo dza gba trɔ va yi dze dɔa dzia, wetri kpetɔa mìa gbava yi ŋlɔ hota le gbea me ema mì gba xɔ ʋlena dona agba xɔ wɔ emlea. Agba xa do aƒeme be nuku mlea ke mì gba va wɔna ye hã be dɔ